Nisë të mbushur një endë me ujë e detergjent. vëj rrobat ndë endë e lëvizi me kujdes për të lejuar detergjentin të bënj. Pasi të ketë qëndruar, shpëla rrobat ndën ujë të rrjedhshëm për të hequr detergjentin. Pasi të jendë shpëlarë, shtrydh me kujdes rrobat për të hequr ujin e vari ato ndë një gozhdë o ndë një stend për t'u tharë.